tii yuunt´a yutu kuu ñáa in kiti pali Kuri ko sini a nta síaa kiti ntatunto a síaa i´ri riso ña ti yuntu´a yutu´i ku tuxca ka tuxa ka ri ntíko´o ka ri ti ku koo ha ri tiku xintiki ha tiku tina ka ri ña sa´ni taku xintiki ha na tá ni kaantu´a nuni ri ni kantu´a ra iva na seeyae ri ra yanu kuu kue´ri yanu nta´ñu síaa sori yanu ra ña kukini ri hua yá kaniri yo tyi kiní ka ntikiri nta kua xii ntikiri nta kua ra tika ntiitu ri´ka Kuri yuu´yu ni ra a´su koo ha ra sani yuu ntua ri tyi tahua kuayu mañu situ yu kuayu ra iva inturi iva sá´na na kitari iva ra ta yaa tii ri síaa yo yaa ra taku koo ha ra ñaa ñá xii´ntua xii tu kua in yu´u ri ha tyi ña ya´ra vityu kuu´yo na sinu ña ntee kiní ha´ra na sinura nta anima yo ra ta yaa´n kanira yo yaa´n tyi kosinime nahua hua in yu´u ri´ka a´su taku ntíko´o ha taku tuxa ka taku ntaa tyi tu´vi ri riso sa´ña uu-m ísuaña kuu yo satika tyi ña iva nuuli ni ra ntuva riso ña nakatye ña saa yuntua mii ri tyi kini ka´ri kiní nta ntuu verru só ri ntaa taku ña´a ntíko´o ha taku ra ntaa íñuu tuun mii istari ntá nta ntikími ta siniyu núu rika tyi kò´o só kiti ka ku´ri kotani yu